Di do mari laral chattudum be gaasa duddum ha bandu mai, kanjum do valla dum wakkati pewol di nanata jangol masin. Di wawi nyibugo sare haton di nastata di jooda.